Fangare tokoho haiwan ge, toma ngolo ge sema lado, sema gurango, sema soma, sedaba ngang. maha haiwan toma gura ge, soho, sema kaso, sedaba ega ge